אלחדת לי פארקת חיאתי הוא אללחט'ה אללי קררת נכון אכתר צבר، ונוואגה אלתחדיאת אלי גאתני קבל כנת כנולי ענדי צעובה פتعאמול מע אלמשאכל, ולכין ממבעד בדלת אלטריקה דיאל תפכיר לקית אן לחיאת ולא אסהול, תעלמת נכון קוי פוג'ה אלמשאכל ונתעאמל מעהא בדכאא ואלהאדשי גבּרלי חין מן חיאתי בזאף.